Oyoq kiyimining asosiy qismlari ustki qism, taglik, poshna va bog'ichlardir. Ustki qism oyoqni o'rab, himoya qiladi. Taglik yer bilan aloqada bo'lgan qismdir va qulaylik beradi. Poshna oyoq kiyimining orqa qismida joylashgan. Bog'ichlar esa oyoq kiyimini mahkamlaydi.